Sèè ɗɔɔɛ̀ haì miŋ kuwà tòmo wèè ka nyɛ̀nɛ̀ŋ, mìŋ kɔ̀à sukpà mio, ka nyùàŋ nyòògoò miɛ̀ŋ, kìlɛ̀, maŋ kpamò, e dii. Sèè miŋ gò nɔ̀ŋ nyìnìè nɛ̀ŋ yòò mìŋ kɔ̀àa ko sukpà mio, ka ɓèmè go miɔ̀ŋ, mìŋ kɔ̀àa kaiŋ hɛ̀nɛ̀ŋ sùà, maŋ dɛɛ màŋ yàa kaiŋ noo gè. Sèè miŋ go nɔ̀ŋ nyìnìè nɛ̀ŋ gbiŋ, and zà miŋ manàŋ ka jɛ̀ì ko gbooì foo sɔɔ̀ ka kà sukpà mio ka nyɛ̀nɛ̀ŋ tòmo jɔa, jeim tòmoɛ̀ liiìm manaŋ, sèè mìŋ nɔ̀ŋ jɛ̀i sùà sèè mìŋ nɔ̀ŋ gbooì, mìŋ kɔ̀à sukpà mio ka nyɛ̀nɛ̀ŋ tòmo jɔa, kaa nyùàŋ e dii mɛ̀, maŋ kpamò, e kilɛ̀, yèè maŋ nyòògoò.